Gʊʊpirǝrɛ gbii rɨ bikiye lǝ mǝrǝ wǝ́ ǝ lǝ fɨ a láa ŋʊrʊ ǝ lǝ faa láa siɛrɩ wǝǝ wɨ ŋ mɨ yee mɨ reperepe ko opoturu ya wɨ lá ŋʊrʊ.